nlọsịn nam mọn gan ẹdị ịkị ngị sẹẹrẹ, tịbị kị ọndọnọ waịz ịk, sụụd yamba, ka mụ yak kan sụụd yamba, kanan lawọ ma ɗọk, kanan mụm ma ɗọk pọ mana, ka nan ta kalatau, ka nan pịrị wụtẹn, ka mụ kan sụụd yamba tịb ka yaz wam kọṇ kị ọndọkọ waịz ịk, kị ọndọnọ waịz ịk, ɗam n daṇ saba ka nan ta mana ɗịyọm man ɗịzịn ga lalịmịịn, ka lawọ a yaz wam kọn n'gị kụm sẹẹrẹị, kanan ta kọr manam, mịn kọr gịn, kananta pịrị maadwa ka nam pịrị wụtẹn kẹr kama, kanan pịrị wụ tẹn ɗọrọk ɗọrọk sọ, n'gị kụm sẹẹra kị laụ tẹịjẹ kaa, lawẹị anga lọp pọk, angan ọnụk kụdẹ an gan sụụd yamba, sẹẹrẹị taịzẹ pụụd tụ tọmnọ nam ɓaan yag laị ngị yaan ga waịz ịk tịbị pọn nam nụnẹ, pọnka na yaz wam ɗ̣asa, lalịịmin nọ pịr pịp kị arịm ɓ̣ẹl ịk, a anambịịna, yaz wam kọn kị atụ waịz ịk.